Ahey biness sun hinjiray binessii ak qeramsati, qeramsin lilla utaala utalch sunii malin utaleet ak biness fa utaleet biness malinfa wonni fa kabenno feed biness ak sagale issa kabenno fed hade kaam kabay bere birri bere bere gudiot hi utaltu juu inin lilla utalun utaale kabete duum akasin biness fa kabetet sagale isa akas dargetay utalchum sunii sagale issa dargetay.